Xhikui nanití té kuai itixhi xhe ti itu'á, chetu loté chetinriaté uj, <hesitation> ihó vuela dakuño xhichí kuantí, kongian kuachi dé tejá chetí deen tí uj. <hesitation>